ഭ്രജില് ദേക്സദു ഹവമന ഉശ്ന ബോക സമ ക്സിതോ ക്സ്നദു സ്വരുപനു പദിഓന്ഗദു। ദേക്സദ ബഹുബഗദു ഉശ്ന വതവരന ഇപ്പുനു। പ്രതിവര്സ ബിസിലു ബോക ഉശ്നതേനു ഹുഓലി। അമജോന് പ്രദേശദു ബരി ബത്സപുനു। തേവമ്സ തുമുദുന വതവരന ഇപ്പുനു। ദക്ശിന ബഗദു തപമന കദിമേഅന്ദു കേല്ലവര ഛലിഥ അനുബവ അപ്പുനു। സമോദ്രദ് ഥീരദ പ്രദേശലു സമോദ്രദ ഗാലി ഇപ്പുനൈദുഗു ഹവമന സുകകര വദിപ്പുനു।